Mbatɨ anoi mopetï tembimonde se aipota kirai va, opaete seve guara temimbonde ikavi, erei ma aeka seyeɨpe va jaeko polera, jare tɨmbɨao yanda buju va, se jokuareta re amaeva jaeko ondurata se, jare mbaetita aramoete oikomegua segui